So ko tawi mbeɗa heblo fijirde bettaade, mi etoto soodde kala ko potmi soodde tawa hay gooto tinaani. Mi feewja fof haa gasa. Ni woni so yettiima tan, taw geɗe ɗe fof ina pari. Ni woni fijirde nde fuɗɗo tawa yimɓe tinaani ni wonde ko ɗum ngonnoomi hebaade.